जुथैअ जुथ गान्नेउ मा प्रए हेब् जब् हैउ बिखो नुन्ग् थन्ग् बेर्नैनु हागुन् नमा। मुन्से जुथनि होर्नैअ जुथपुर्कु बिसिर्नि मोहोर्कु सुन्ग् केरेख कलब्नु अरो। क है सो <hesitation> हप्तर्नि मोद् कलमु बिओ नुन्ग् थन्ग्नि ऐतिन्को <hesitation> गज्रि कलम् जेस। एब बिखो मुरु वलेसि जुथैउ <hesitation> गुल्लेसेइ स्त्य्लेद् कलम्नु <hesitation> गान जति गन्थि <hesitation> होइउ। जैजेउ जुथ गान्नु गेलो जैजेउ अरो जुथनि <hesitation> थ गान्नु बर्दय कलमु।